Booli ŋmɛ'a la zua n de sports sɛba ti mam tiŋa duma bɔta yele yele wuu Ghana nɛreba wa. Fu wan bisera booli ŋmɛ'a de la sɛla ti yele yele wuu budaasi zo'e zo'e bɔta. Gee amaa nananawa, fu wan nyɛ ti pɔgesi zo'e zo'e mi ki'iri booli yɛla puan. Sukuu kɔma la bunkureba za'a waabi. So, fu san kɔ'ɔm bisera Ghana wa, sports sɛka ti nɛreba ba nɔŋɛ paɛ de la booli ŋmɛ'a. Buyi puan de la zuo. Basɛba zo'e zo'e bɔta la zua. Fu san bisera Ghana sukuu duma puan, la de la booli ŋmɛ'a la zua. Zua de la sɛla ti sukuu woo dikɛ pa'asɛ ba sports duma puan. Fu kan paɛ sukuu to zua ka bɔna bini ti booli ŋmɛ'a ka bɔna bini. Ghana woo, fu paɛ zi'an woo, booli ŋmɛ'a la zua de la sɛla ti nɛreba nɔŋɛ. Amaa la dagi bala ma'a, fu wan kelum bisɛ yeti yɛla zo'e zo'e.